الثقة و الايمان جو بونس غي كيف كيف, بارسكو في زوج مبنيين على مبدء انك تعتقد في شخص, يعني ماشي شخص تماما مي تعتاقد في شخص اخر راه عندك فيه تمام الاعتقاد